الله يديم علينا حواسنا ويديم علينا صحتنا، فجدان السمع أعتقد إنه أسهل من فجدان البصر يعني، <hesitation> في الوقت الحالي في أجهزة عشان تجدرين تسمعين حتى لو كنتي فاجدة للسمع يعني، السمع تجدرين تعوضينه <hesitation> بشكل سهل يعني من الأدوات اللي تساعتش.